Allor sicurament, ne- nel tempo libero, di solito mi piac 'e fa attività insieme agli altri. Per esempio spisso nel tempo libero, mi viene subito in mente la domenica, per esempio, dove è nu juorn arò m' piglio nu poc 'e chiù alla leggera. Spiss capita ca 'a dumeneca matin <hesitation> vag a jucà a pallon cu 'e cumpagn mij. Oppure vag vag <hesitation> 'a cas d' 'e cumpagn mij <hesitation> p' registrà 'e canzon. P' condividere nu poc nuove canzoni che ho sentito. <hesitation> Soprattutto ovviamente 'a <hesitation> 'a scenner cu 'e cumpagn per per sta pur cu 'a gent, pecchè alla fine tenenn 'a casa al mare, appena tien nu poc 'e tiemp libero subito t' liberi. N'ata cosa ca m' piace assaje è 'a sta in famiglia, pecchè <hesitation> spiss <hesitation> con la mia famiglia, cu 'e cumpagn mij ca pò sta pur papà, so pur 'e papà ca fatic fin 'e tardi, ij nun 'e veg maje. E invece 'a dummeneca è proprio 'na jurnat ca m' piglio con calma, è nu juorn arò m' poss sta cu loro. Dicimm ca nel tempo libero m' piace 'e fa tutt, tutt, nu mix 'e sti cos. M' piace 'e sta cu 'e cumpagn e jucà a pallone, a scennere cu loro. M' piace a sta in famiglia, a truvà a zia Pina, 'e cugin mij. Mi piace 'e sfruttà chillu tiemp P' l'ate. Pecchè quann facc coccos 'a facc semp p' me stess. Quann tengo 'o tiemp libero 'o regal a l'ate dicimm. Dicev proprio p' registrà quann vag 'a cas d' 'o compagn d' 'o mij è, è bellissimo pecchè è proprio una 'e chelli jurnat dedicate no? A chella cos, p' fa, p' dicere e vai là e è proprio bellissimo. È proprio bello comm funzion. Ceh tu stai là e viv cu 'o microfono. 'Na cosa è a cantà dint 'a cameretta accussì e 'na cosa è 'a cantà dint 'o microfono. Figurammic chilli juorn magari annanz a mille person. È bello pecchè tu stai, stai annanz 'o microfono e 'o cumpagn tuoj pò t'aiut a verè 'a produzione musicale si sta buon cu 'o, cu 'o, cu 'o le altitudini d' 'a voce. Come putimm modificà 'a voce, come putimm modificà 'o testo p' sta cos e si è venuta bon. Ma pò putimm mettere pur che ne sacc, putimm piglià pur <hesitation> nu loop <hesitation> e 'e violin già esistent e 'o riducimm 'o beat ca stamm facenn nuje. E poj 'o rendimm nu poc chiù originale e pò può nascere pur 'na collaborazione che ne sacc. Arriv cocchidun da n'ata radio e si occupa 'e e s' mett pur iss a cantà. Dicimm che è proprj nu mumento che aspetto con ansia.